Nanga inuen ése sanga ebób ufók. Inuen ámá ki'kud itie sifon anyé k'idem seh anyé anwi bób ufok, Ála fòló ajem nde nte ñdaak uten or nde nte mkpó adâk, aké kpeké. anwi kpeké mkpó ade kere kere kere kere kere kere kere kere kere kere, amá kpeké ir'igwó, anye anuñ ar'isin' amá akpaká andedé ima anye anung afuró anung aká, anung'áke kpeké ari. Kpere k'emá ejógó inuen ition or inuen iba or anung adé ké anuñg adè ejiará mme uman s'iwi lung dẽ. Enuñg ewí sangá nterè èkpekè kere kere kere kere erí dók, èma èdók imà añkékèèèèd na afòrò ufók, ammó erungó dé, áwí fòòd ñkwa de, áwí sínnè ñkwa ásindé, áfòòd ñkwa, ányé fòrò inuen ásine tutu ntó áde èma ègwó ídagá ékponò éma échioñg, mbà mmómó échioñg, mmómó éfuñgó égwóñó. Eká áde ákemíkpoñ ufók ándedè ánuñg áke ábób ufók ké ndé ñnwen, se ñniongo ádedé.